Au marawaku oi gaverawalio wa eveaina, ia wa rigolo keaonai ne everigo maiole au geku anko ka gena numai eveamaiole ne wa wainai ealuwai aonai ne wa ge ragbi wai ragbi kapunai ne ne vonana naumai lualua pogi ka vue wa evelaliao ne galuao ole palai velako eavaalio ne aluaonai pe aigalakao krusaid kapunai ne kruseid eaikiole gararigo maio. Gave rawalio pe aumai lualua, gaina ina wai wa, gavekoloawai, pene veamai pene veamai noo uve vira geaikio. Uve noo imaima geaikio ole ne, ia gema ugamagi eve kamuo pakunai ne, vearawa kilana ekilagiao pa vearawa. Ne auna maki api rageao, rorinai, pe vearawao. Ne gave arawao, ia gena nama kiana wa, ia wa eparuna eparunana ia gena nama kiana, ia waparu aonana. Ae vevagina, au ae vagikune, ia gene nama kiana kupo pene koo pene rakau. Ookeii, gave alualu maina aonai wa elakana pitipiti, lavilavi airana eravuna tinikina geravuna geve pitina, monin ainana ekwarana, au ama ketina wa. Amaketina negema wan kina, kei waeau aorana ne gakalarana. <hesitation> Noo ekalana melo noo eagina aonai ne, oo emegina aonai ono aleva eai ulakaina ne elakana, ia gena nama kiana wonai. <hesitation> au geku ririwa aura ana kilagira au peve penakulaku raine, oi pono kulakai ne, voo kia pono aokau. Ara maani kia ono aleva, ia genai kalanamo. Ia au kwaua paene kilagi waikulea, au para pa au eve ainegai, iana kilana ka pae ne kilagi, ia wa kipo pene kulakai ina anave kalaa. Kalova ono kala, eneve kala kalova ene ve kala, wave aina ai gave maguli maguli maina aonai, ia mave aina emaguluina oo galakana pene, ia gena pamili geriai ila kapariai gealuma, ila geria vanua kapari. Pene garage aona kapariai aonai wo, ia gena pamili pene wagia aonai, ia ae aluna ila geria, kavai wa ila wa manuale wa, kipo gealu aona ne onove ve alini. Ia waia pene garage aona gena vanugai ia waia ai ekala. Nia wa au kipo egiakuna wa, ne, ookeii ana wai ana wai apia, oo ono vaa gevoa wana waapi rigoa kalova. Iaova vainamo evaa kilaku, na ila geria kavaaiva ila waa, ono veni aliri ilana manuale, ne au arawakuna kavaai wa ia wa, enai aluagina pe wa kolema maparana ia ripana. Rakaveaina, magulia aonai, rakaveaaina rakaveaina wa. Ia ripana, gave ulamagina wa wai eau aora kimukimura aorana wa, gave ulamagina pakunai ne. Naumai gavaa walaao ne, galuna wa, ne noo rigolo e, ceveni kopuna paga aluagia aumai lualua. Gaona gave amina, gena kapurai gaona gave amaira, na ia au goi galuna au geku vanugai galuna pe enai apitipitina, au amaketina gema lako aura epaina, gema numa kiana gema famili kiana iana egia aoana. Kwalana au wala wala wa paka ai gealuna pe, au logeapara vele pana giaaoria ulanana ne ia eve maele nugaalu. Ia gena nama kiana ai game numa epina ealevaana, ereleana, laako epaina. Gena inagulu wave aina kala. Ne galu koukouna gave ulamagina.